الكمبيوتر بيتكون من حاجات كتيرة جدا زي مثلا الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح الشاشة والكيسة والماذر بورد والماوس اللي هو الفارة السماعات السبيكرز يعني وكمان مايك.